इद रडार रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इद इलेक्ट्रॉनिक उपकरण दू जू वस्तुओंऊ पता लागेनो ऐ दंगो तू दूरी रंग गतिऊ मापेनो रेडियो तरंगों उपयोग लान्च। हुजू इद सरल व्याख्या जू दू इद रडार हालेस कामंग लान्च। रेडियो तरंगोंऊ प्रसारण रडार इद एंटीनाऊ उपयोग लानलान रेडियो तरंगों को प्रसारित लानतो। तरंगोंऊ प्रतिबिंब हुनू रेडियोऊ तरंगें किसी वस्तुओस टाकरेतो, दो जू प्रतिबिंबित हाचो ऐ रडारऊ ओर वापस बतो। प्रतिबिंबित तरंगोंऊ पता लानो रडार प्रतिबिंबित तरंगोंऊ पता लानो दो तीव्रतारंग समयऊ मापयातो।